﻿A na'a na’ai ci Sinna ghanʒa ci sinna tirʒa ci Sina vyikuʒa, mi bu ʒha ya filayawa, mi bu ʒha ya Umma buglyina, ghani Ltharƙuna ko niya munwai, Vilakwana <hesitation> gyirana ai ya bayan ai ca Sinikhi tighisin ca bu ʒha ya ya Ummah lthin gwan ya Vurɗau ghan we’e dab na’ai ci sina ghanʒa gma ci laya tighiʒa.